که خواړه په کم او ملایم حرارت باندې پاخه شي او همدارنګه غوړ په کې کم واچول شي نو دا خواړه به مو صحي وي. خو د دې دپاره چې د هغې خوند هم ښه راشي نو موږ کولای شو چې د بیلابیله خوشبویه مسالو او همدارنګه ترکاریو څخه کار واخلو او په دې باندې خپل خواړه هم خواړه خوندور کو او یې هم صحي ګټه زیاته کړو.